Söögipulkõga maq olõ-õi harinuq süümä. Noq, maq olõ iks kahvli vai luitsaga harinuq süümä ja ma tii tuud pulgasüümist õnnõ sis, mõnikõrd, ku ma taha niguq, tulõ tujo. A noh, jaapanlaisil ja hiinlaisil muidoki pulgaq ummaq põhilidsõq. Nääq ummaq harinuq näidega.